Benki, benki ni nyumba ihaghiwe vandu vachivika matundu ghavo. Naa ni handu vandu vaichi matundu vochikaa kindo kichaa. Naa ni handu wachivika- fuchivika pesa tenu uko thalama. Na benki ni handu hachighira fikao, wachika- va- vach- vahirima wa benki. Machongo ghenda na matundu ghavo vavowatundue wawike na akaunti yapho. Kimachaa matoleo phoike nalia thalamu na benki kala vandu valechivika matundu yavo hena vyundu kana vali shimama mlovipho vitale thiwawikie kanaa hata erama ena- ena fyuri mira fukinaa fukinakhagha ehe handu kuthina nachike huk- hukakala ncha luvaha ndio wakachumba benki. Henachio benki ni handu kwevika matundu ghavandu, gevika matundu weru naa vairimbaa wa kwa benki ukaghenda hairo utaratibu. Kwairima fururuka henda moja kwa moja uende una matundu yapho lathima ufike ha benki unikwee karatathi uandike atundu kwashi na ghana neto na matundu kuwikia hayo kirima tughevashwa karima ifuma karima yapata. Ukamninga utaratibu utho. Kwa panga foleni, mpaka ughende kwa mukunika matundu, akunike matundu ghapho utare vakikishe nao. Ukamfuma hoo, haya bwang’a ya benki kuratarima tundu ghapho, ukahetara ukavona ake- ghatoka ghato- shereho kwa irima kuphu yaghuvirwa. Keshua mtakuruya fotereha nyumba umalie ufume kwa vumbua na ukifuma haya matundu gapho hure. Na ndui- k- injokindo akavoa ni benki. Na benki, ukaghenda benki haghire utaratibu wavo, kwairima fuefika ukave kilonzo haya. Ukaghe na mburi tapho kana ughende na mrundu mughire mgauu ugei mwana tajile. Benki ni handu hevika matundu du na ni handu hayavikio kwaya kwa- kwaam- namnayo kuwikia matondo ghafo kana unde matundu ghafo uende kwae nimga wa ukanda wegeha handu wengi kana hughirire handu wenji. Niumana kako ni benki henachio benki ni handu hewika petha na iondowa petha, kuvikia matundu ghapho na uondoe matundu ghapho, haghiro kindo kinjichi hendira benki.